Jää e jö ro’ e e <hesitation> e dse jñi jöra, dse jñi óóra e nɇɇ dsa jñi sý’ra dsa jñi juu’ra <noise> juu’ra dsa jñi.